اه يبدأ بأول شي بغرفته اه ينظمها بروحه اه ويخليها مرتبة اه يخلي كل حاجة في مكانها اه يدير جدول أسبوعي للترتيب والتنظيف بس الأمور تكون واضحة وما تتراكمش عليه.